<hesitation> Nikyibuya abandu eribya ibakikalha omwabihugho ebyosibyosi ebyabanzire okuthe ebipapura byosibyosi kusangwa, ithwebosi emingirirye yethu simighuma. Ebipapura bikathwalhwa esyasente singahungahu kandi iwabana isiwendisithoka betu ighunanzire erighenda omwakyihugho ekyindi, ngabughe indi ngebulaya kutse omwa America, nahandi ahosihosi ahali. Inje nginje ngananza ingaghenda nayi eyihya betu esyasente esyebipapura e passport, syabirindema. So nikyibuya abandu ibabya bakikalha ahabanzire, ebipapura ebyu isibiriku ahabwa emingirirye yethu kusangwa yikabya iyiri ahisi kutsibu. <hesitation> Nikyibuya basi.